Tintoo kuuo ja kasatuti xintua, ja a nanitu jaa kaaja, kajitatuti este xini taka yuku luli jaa ka ioo yuaa kaa kaajitatutí xintua’ati yua te xintuati kuu, yuaá kuu ja jatiunti jaa ntukutí jaa keeti xii este jaa ka kakixitulí xii jaa kasukuti jii, jaa jaa noun kua kuka maa sa, ja jatiunti xindua ma tintoo yua, jinaatí chii orachii kaanu iitu este este xiindua kajakitite te jenaati te yua kua kantukuti jaa keetuti jii se’eti xii naun kua kasukututi mati jena’ati yua.